Nkuku lazima koo yunire, jaanze tulaisoso noojitira chakurya weru, basi nkukuu kakutuboa koo nkukuu iri na njala ikukutuba. ikakyutuba na nyumbii, ikakutuba na weru kiraa hantuu ikakutuba, lakini kowihile chukrya ikave twelesena mudu.